तै मोर अच्छा दोस्त नही रहे हस। तै दोगला हस, तोर मन म हमेशा खोट रहथे। तै हमेशा अपने बुद्धि लगाथस, की कैसे मोर फायदा हो जाये सामने वाला ला लूट के। तोके बहुत बार नजरअंदाज करे हों मैं, तै सुधर जा ओ अपन दोगलपंती छोड़ दे।